Kui ña kui yuku yó ta ho tu daba tutuga, taba tutuga ho ña kuchíi, ho ña koa, ho ña nrei, ho ña cafe, ho ña kuan, ho ña azúl, ho ña azul marino, koa noa no color va hó, na ko go kueoña tá, nrina nagatonna nra color konini kana tada ngu ña kao tu ña kuchi a ña nrei a ña koa aña kuii a ña nra color kan mio kucho ta itena danguan dikona nó loko kao ña ña kuchii a ña koa aña nrei a ña cafe aña nridá, nrida kuti no color jan hó.